Kua tëtäguaju jaenungavi, tuisayeye, jare jetavi oiko jokopeva, jukuraivi jaereta oïme jeta tembiu oipotague pegua, jare yaesavi jaereta oipotague jae reta oyapo tembiura, ikavira mbaetɨ yaikua